والله معليش, انت على راسي والله والله على راسي من فوج, بص, شايف شايف, هيعن- عندي هاي الشغلة كتير مهمة, كتيير كتيرمهمة, لازم أخلصها دحين, فبعد إذنك يعني, أخلص شغلي, وبعدها نقدر نسوي اللي بزي ما نبي للفجر, للفجر, للصبح, نسولف زي ما بدنا.